ʻā'ⵔⵡⴰⵢⴰⵡⵙⴻ ʻⵉⵏ ʻⵔʻⵉⵀⵉ ʻⵍā'ⵏ ʻⵜⴰⵀⴰⵔ ʻⵡⴰⵏ ʻⵉⵍ'ⵢⵉⵎⴻⵜ ʻⵉ'ⵔ ʻⵢⴰⵎⴰⵡⵙⴻ ʻⴰⵎⴰⵡⴷ ʻⴰⵏ ʻⴰⵙⵉⵎⴰⵏⴰ ʻⴰⵎⴰⵡⴷ ʻⴰⵏ ʻⵎⵉⵣⵍ ʻⵎⴰⵍⵍⴷāⵏ ʻⵢⴰⵎⴰⵡⵙⴻ ʻⴰ'ⵍ ʻⴰⵏ ʻⵉ'ⵔ ⵎ'ⵏⴰⵢ ʻⵜʻⴰ'ⵉ ʻⵎʻⵉʻⵜ ʻⵜʻⴰ'ⵉ ʻⵜʻⴰ'ⵉ ʻⵜʻⴰ'ⵉ ʻⴼāⵜ ʻⵉ'ⵔ ʻⵜʻⵉ'ⵏ ʻⵎⴰⵡⴷ ʻⴰⵏ ʻⵜʻⴰ'ⵉ ʻⵜʻⴰ'ⵉ �.